खेलो पर पैसा लगोण्ड मतलब जन लोग सटटा नी लगन अगर ऊ सटटा लगोंडा छिन ता उ ता भोत गलत बात ची क्वे बच्चा अगिन चलन क्वे बच्चा मेहनत कन मेहनत ता सभी बच्चा कन पर एक-एक पॉइंट पर अगिन-पिछ्न वे जांद ता वे बात मा वेपा पैसा लगोंडो क्वे मतलब ही नी अर यु भोत गन्दी बात ची भोत बुरी बात ची जु अगेन निकन वेते अगिन निकन दयो अर जु जाने छिन वन वेगि काबिलियत दिख्ये जनि।